Anggo songon pakean ni iba dot pakean sehari hari ma dokonon, songoni mantong biasa mei iba mar kaos kaos gattung kan! Marsalaor pondok anggo i baggas iba, te manombo ango songon milas ari i nangge pola iba mar adong mar kaos kaos gattung iba, molo ke muse mettong adong aha na ke iba u pesta kemattong manombo i ligi pesta ni alak dia, anggo sogon alak alak na <hesitation> so alak ita i do, ke songoni iba mar salaor gitjang mar aha mantong ma sipatu mar batik na biasoi anggo sonon ke tu pesta ni alak ita kan kon na dong bagen dei i oban selain na marbatik iba selain markupiah iba i oban bage dei ulos ni anggo songon aha ni alak alak ita i, dungi selaian i parmanombo pe adong di kan anggo di alak ita i dokonon pesta na sataon i mandok hata dokonon i si pe iba angkon na marbeda muse dei pakean ni ibai, adong mantong manombo alak i marr batik ia marjas ia mar sipatu ia diaraggamkan, anggo songon ahai ma- anggo songon, auma dokonon jolo paling. Kedontong marbaju na ginjang soni mar sipatu biaso songoni kan. Paling ioban songoni ulos i tanda na iba alak sadun kan. Anggo songon <hesitation> ima bedana iba anggo aha ni ari ari niba dohot pakean na marpesta dohot pakean acara ni adat istilahna, te inda manutup kemungkinan songonon daganak daganak sannari ma i dokonon ampir i sarupoon kalai songoni pakean ni alai, manombo ke alai tu pesta ni adat i pe songoni mantong so <hesitation> nggon kehe tu pesta pesta na biasa inda i hargai alai pe sannari adat adat i pe. Bo songon i keluarga nami sendiri anggo songon pesta aat i marbeda nian pakean nai i dokon alak ayah dei memang aha nai argai aha mu na jolo jolo mu leng maradat maita na kehe i ulang songon alak alak na lain lain i, ulang dohot dohotan iba dot alak na lain i. Bo songon pesta ni adat nita kan bahatan alak i ma make nai kan anggo songon umak umak nai ma dokonon adaboru nai bahatan mamakena na rara dei harana anggo alak hita i. Songon warna warna nai rata rata na mancolok, na ahatu na <hesitation> bia dontong tarida i mata na torang torang i jarang dei anggo songon alak ita i mar pakean pakean na warna warna na so <hesitation> deges i nida mata, songon alak lai nai ma ia mar manombo i pake alai ma ahai jas i mei dohot baju na ginjang i kan! Paling marsipatu pantoffel, anggo songon ukuran nai sendiri anggo au pribadi baen na targodang i sibuk niba, ima ibuat ma ukuran nai na targodang sa aha sian pado alak na biaso, songon salaor nai pe tarsongoni mantong i buat ma na lobi godang sian aha nai sian ukuran na alak na biaso, jungada nasakali get kehe ma iba tu pesta ni <hesitation> leng koum niba. Inda songon warna nai madung i tentuon kalai, songon warna nai ma ibaen kalai warna ni mera na marun kebutulan i bagas niba adong pakean niba na warna na inan, jadi ima i pa aha ma pambaenna, songondia tong idokon tar jebuma pambaenna manjalaki aha na songoninan harana marbeda aha niba ukuran niba sian alak na lain, kema manjalikina dohot umak tu pokenan manjalakina. Sa ukuran na pasna adong akhirna, i dokon umak ma anggo aha gari pakehoma songoni warna na lain, te bia mantong idokkon mandung ima tentuaon kalai na marpestai ahana warnana na inan, torus kehema i oban umak tu tukang ahai panjaiti, ima akhirna ibaen ma isi langsung pakean i na warna na songoninan.